<hesitation> nʋ mʋ utsi tsʋtsʋgba sʋwanili la ʋkʋlʋni afɔnefʋe anɛ <hesitation> soɣani afɔnefue dzuklɔni afɔnefue ʋfɔnevʋ nevʋ kalʋ kʋnevʋ baza nʋ ʋdzali ʋnevʋ kalʋni afɔ nɔ lɛ ɔduku itsede ɔdʋ kɛ mɛ evʋlɛ dɔk ʋkɔne kele naya utsi ɛfuali ɛlali niyɔɣa adi abakezi la ɔluna di ɔbadʋ kalʋ nʋ ʋsi ʋyadʋ nafa ʋzi idzʋ kama ɔtsi yaɣa nʋ ʋtsi ɛdini lila mɛ ʋkʋ wani atsi kele bʋa matsi yakpɔ flɔ mɛ ʋtsiɣa kpɔflɔ dʋ nafa nafa abeya dʋmi abakami abazi idzʋ kami gamɛ atsisi mɛtsi ba ʋdzɛli iti atsisi mɛ idʋ ʋdzɛli utsi kevu anemʋ soɣan dʋ wakɔne tsikadʋ dʋ wakɔne tsikadʋ amɛla amɛ lakʋ nafɔ ne tsikadʋ.